चिकन बणौंणा अलग अलग तरीका व्हंदन, मैं कमण्ये बणौंदू, मैं आपते बतौणूं छूं। सबसे पलि मैं प्याज काटदू करीब, ठिक ठाक प्याज काटोलु अगर मैं अधा किलो चिकन छूं बणौंणूं। करीब चार पांच प्याज काटोलु तेका बाद टमाटर, एक टमाटर काटोलु। तेका मैं सबसे पलि प्याज ते अच्छा से छौंका लगौलु। ते ही मां मैं डालोलु गरम मसाला, खड़ा मसाला, चिकन मसाला। यी सब तेई मां डाली ते फिर से मिक्स कर द्योलु। तेका बाद मैं तेमा चिकन डाली ते करीब, तेते अच्छा से हिले ते करीब पंद्रह मिनट तक पकौलु और जब चिकन पकि जलु, तेका बाद मैं लास्ट मां टमाटर डालोलु। तेका बाद तेते भि एक मिनट तक सीटी दिलौलु और लाजवाब चिकन तैयार व्हे जंद।